Maktabga borganimda, men o'quv kitoblarim, daftarchalarim, qalamlarim, to'g'ri chiziq va rangli qalamlar olib ketaman. Shuningdek, suyuqlik uchun shisha olib chiqaman.